Nder kaya fiji latiɗi tagaɗo hokkama ka heyi burgo nafugo yahi kai iniɗo. Kofoti yotti noy tagaɗo yotti noy tagaɗo hebiri annal waɗi firowal, girgiwal firowa. Neɗɗo joɗo ndara noy mni girgiwal ngal ɗo waɗira. Noy ni foti e bawɗe ni e annal foti to ɗun hyi ta toy ɗun fuɗɗi dow ɗun waɗiri. ndaru no ngal foti ngal fira ton gal lori ngal hoɗa fa ngal liroto e ngal yiɗi. to ngal firi ngal heti dow ngal weiito, ngal fota faa jakoɗa nder sudu maɗa ngonɗa a jekkitana toy gonɗa yalla e leydi na e dow a ummoto njaha a wurtoto a nangai ndiyan ko jiɗɗa fu a waɗai ɗun fu ko heccini sanne.